الموسيقى اللي أحب أسمعها هي الأغاني العمانية خصوصاً الأغاني الشعبية، عالأغاني تعكس تراثنا وثقافتنا ولما أسمعها أتحمس وأحس بالفخرلاستماعي للألحان التقليدية وكلماتها اللي تتحدث عن الحب والطبيعة والحياة اليومية، بعد أحب أسمع الموسيقى الهادية مثل الكلاسيك أو الجاز لما أحتاج أسترخي وأهدي أعصابي.